A inni punna <hesitation> anuki ia punna sekkki na more, <hesitation> anuji apalagi punna akrurungang mi anunna hambang na, injo <hesitation> biasa anuji ku inung nakke <hesitation> pucuk kaliki ji, injo prosesna injo punna anui, pucuk kaliki ji ripasilauk <hesitation> biasa anu, santang kaluku a injo toh ri anu i rolo, injo pucuk kalikia <hesitation> ri anui ri tumbuk i, ri tumbuk i na anu toh, <hesitation> ri tumbuk i nampa injo sang-sanggenna a nganu <hesitation> angsuluk erena, injo punna maing ri tumbuk ri perang naung, <hesitation> maing i ri pera <hesitation> rinanro ri galasi toh ri injo e-ere na, na ripasilauk mi anu, ripasilaukmi santang kaluku, <hesitation> injo nampa injo ri inung beuh iyaminjo paikna ia beuh, jari punna maingi ri injo pasti ammari i anua, more a, mari sek'a, <hesitation> hambang a, rammusu a toh <hesitation> injo ammari pasti, jari punna anui mingka punna anuja iya sek'ji na more ia biasa todo anu <hesitation> ileji battu ri dottoroa biasa bangsa anu misagrib, <hesitation> parasetamol prokold, injo todo injo balo to injo, <hesitation> Ba-ballo to injo ilea jari punna anu ia, punna ile-ile tu rioloa ia, injoji anua, <hesitation> apas <hesitation> arenna <hesitation> pucuk kalikia, <hesitation> raung serikaya ia, injo raung serikayya pada ji anua harus i rolo ri anu toh pucukna, pucuk sarikaya iyya raung serikayayya ri pallu i rolo rurung ere, injo nampa ri anu <hesitation> ri tajang rolo sanggenna anu a rere toh namapa ri anu ritajangi anu <hesitation> dinging-dinging sikiddi nampa ri inung, <hesitation> injo ballo to' injo.